Ireto avy ireo karazana satroka: voalohany, ny satroka ba, raha vao tonga ny hatsiaka de mila manao satroka ba ianao <noise> mba hampafana ny lohanao; faharoa manarakarak'izay ny satroka tsihy raha vao hidina eny an-tsaha ianao; ary farany, ny kaskety raha vao hoe mafana ny andro de manao kaskety ianao.